Fomban-draza aminay any mbola mahery ley, tena mbola mahery, raha amin'ny fiarahamonina, ny fomban-drazana fitambarana, fitambarana ny <hesitation> olombelo jiaby tsy ankanavaka amin'ny- mba hivondrona, hiaraka hanao ny fomba-drazana.